Olõnõs, määntside eläjide. Ma arva, et pinne vai ahvõ pääl tetäq, tuu um joba väega kahtlanõ. A no ma'i tiiäq määntsidegi mutikidõ ja rottõ pääl, noh tuu, no egaq taa eetiline tegeligult iks ei olõq.